أي فيني أركب الدراجة لكن ما تعلمت السباحة ركبت الدراجة من عمر خمس سنوات كنت لساتني صغيرة وكان عندي دراجة لونها وردي وايد حبها و وايد أتذكرها وأتذكر تفاصيلها أستغرقت شي أسبوعين.